மதம் இல்லாமல் ஒரு நெறியியல் வாழ்க்கையை வாழுவது. வாய்ப்புள்ளது பலர் மதத்தை பின்பற்றாமல். வாழ்நாள் முழுவதும் நல்ல மனப்பண்புகளுடன் வாழ முடியும். எனினும் மதம் மனிதர்களுக்கு முக்கியமான ஒரு. சார்ந்த அடிப்படையாக இருக்கலாம் அதாவது அந்த மதம். கொடுக்கப்படும் நெறிமுறைகள் அத்துடன் அந்த மதத்தின். உதவியுடன் நல்ல உள்ளுணர்வு மற்றும் சமூகத்தின் மேம்பாட்டுக்கு. வழிகாட்டுகிறார்கள் மதம் இல்லாமல் வாழ்ந்தாலும். பலர் தங்களது நெறியியல் கொள்கைகளை தனித்தனியாக உருவாக்கி. சமுதாயத்தில் நல்ல செயல்களை செய்து வருகின்றனர் இதனுடன். ஒரு நபர் தன்னுடைய வாழ்க்கையை நல்ல முறையில். நடத்த விரும்பினால் பொதுவாக அறிவு உயர்ந்த உள்ளுணர்வு. பரிவும் கொண்டிருக்க வேண்டும்.